Am tak amlai tuam tu yakif naina ta kiya anni am ote ese ne kai tama holo e yakif nele yaka ita kasok bangka lanyan bole yaka he ya sa sa sefu ya dares sefu ya mait yakif na nai sok sefu ya tala sefu ya bahti ya bahti sefu ya yakif nai na i ibak ibako tera aidudur ki nameon yafala ra esin kanabe bei i tue meun amdurki ye yekif nei nai ya ka tawuna nan bo itahunan uan nika esin hafis yakus ya yale yaka he yafif e nai bala fole i bakalai am aisef abara fole amaun sampe umala umala enhit am ali am ali hames omloto loto amra ufaya yakif ne nai i bakalai ra i deboloto amarkanal lala ham ai ham ai sef amala folem lewa amrawa tafa maun hamote amrawa tafa ma ho holo Am libo kai ta enne am soak amra esen kastile meon amsoak sefo antik rauweli meon am una rakai ta maun am yak mai yak ifnenai suwak ra ama lalalna ampeu meles yak maitoi i kali i kali kaes emloto loto loto faya i kukwe yaka ya tinak mai tu ya tinak ifnei na yak ya tin iya kau kalyamba ka tewa yal kastili leo faynan no enen ou bunara kaita mahanoa yale yaka e kastelin boton nononek e yakif nene yakahe boton nonek eka ita kasoak kun bole tarus mulol bole a yak hifnaina yaka he leku he ita libo kai ta halaya he ita ha kasoak nira leku leu yale weyaka he he kastela hun kastela huan he holo kalo hifnai nai kesala fole nu faya i Bakalai ra ibuna lau wama tata maun i kase ya tu yak ya ne ya kaum hefalaman om ommayombrak kastilin ya ya kahe